Na navoromo rio jeoho, nahi hueho na nimajeje uje venire beje bueormo gohorom bamomo garue honore ejovoromo surire otehomo e e negajeje.